وات جتھ وجتی ھی۔ اے میوزک نو امین اوڈکی میں وجت کئون چھے۔ اوئا تو مانجے روح ری غذا اے ائیں یقینن مانجے ودھ ماں ودھ جیکڈیہں مانجی جنم جی ڈنام تپسری لکھجی چھے ۔ اوئے منج ذکر کریچھ ہیک مین ڈجی غزل غزل او بھی پرانڑے غزل چترا سنگھ، جگجیت سنگھ، ائیں او سوں منیں، ودھیک متاثر کندڑ چھے او منی بیگم، ائیں منی بیگم ہیک دفعا ناں سویں دفعا سنڑیں تو بھی بڑے بڑے سنڑیں، ائیں جو تشبیہاں اہیں کمال جیاں تشبیہاں اہیں جگاں نوں جکو چھے۔ ایڑدو میں کہیں ایک بار مسکرائو تو وہ کہے تو بھائی جیکڈنہں جکو کئی کو جتری قیمت میہل اوئاں میں ڈئی پر ہیک دفعا گھٹ میں گھٹ مسکرا تو سئی، قیمت کیتری میں جکو انمول میں جکو چھے دام ڈے رقم ڈی تو میوزک ماں نیں پوراں سفراں میں تھکاوٹ کڈھے۔ کونیں ہوشے جنیں میں دھناں سنڑیساں مختلف میں اٹھو تا مہمانی کھائیس تو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 نواب شاہ سوں ہاجو فنکار سے اوئے متاثر نیں اوئے دوستاں نیں منگائے محفل ٹھا لی او ہیکی راتی جا انعام ڈس لاکھ ملیو، منیں کہے کہ تیں سائیں کہیو ٹھمری گا انجا ئی مناں منگایو، تیں ری فرمائش کری سورٹھ گا تو ہیکی راتی را منیں ڈس لاکھ ملیا او جی شروعات میں ڈاڈھا خوش ہتا تو منیں ڈاھے ڈوکھے ڈوکھے راگ سوٹھے لاگے سے۔ ایئا سراں ماں کافی اہڑیں اردو را جکو شعر جکو چھی جے کا جا سبب کوئی کون سا پنجرے کا پنچھی تیرا درد ناں جانے کو دھاری عمر میں منیں ڈاڈھا پسند آیا جے کا سبب کوئی کون اے آج ای عمر میں سبب جانڑے تو پس منظر کوئی کون تھا پر خبر نا کہ دھن جیکا اے او ڈاڈھی پسند اے ائیں سبب کوئی کون تھا جیکا میں سنڑ لاگا تو ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا او ماں جیکو تشبیہہ آ جیسے آہستے آہستے پڑہتا نشہ اے تشبیہہ اے او آج بھی منیں او ٹیم بھی سوٹھی لاگتی آج بھی مانجا کوئی مقصد کونی، آج بھی منیں ونڑے لیا سوٹھیا کیاں کہ میوزکاں میں جکو چھی بول شاعراں جی شاعری زبردست اوئاں جے وہ سمجھو چونڈ چونڈ لفظاں جی او تو زبردست پر کمال اوئاں جا ہے جکو سوٹھے نمونے گاوی چھے، فنکاراں ری بھی ضرورت سوا اوئا شاعری جکو اے وزن کونی ملے، "اونو پانڑی ڈیوے" لا فنکاراں سوا جکو اے شاعری اے کونی شاعری سوا فنکاری کونی یقینن منیں تمام سران منج میں اٹھو ،اٹھو سنڑ لے لاں تھوڑکا جیکا راگ تھڑی گیا۔ سراں سیں باہر گے لا "سر سورٹھ" چھے سراں تھی تھوڑا تھڑا تو "سر راڑنی "جائی بولا اونچا گئالا سر جے نیچا ہالا تو ڈائون تھے۔ او لا تو آپ کہے سراں منجھ رہے او ماں ناں ڈاڈھا پسند چھے۔ آج بھی میں ناں تمام گھنڑے جیکڈنہں اکیلائی میں اہے سفر کرے چھے مانجا ڈرائیور،" شاہد" اہیں مانجا" دوست شاہد" اہیں کہ مانجے سفراں ری تھکاوٹ سبھ کیترا کماں ماں تھیسے تو آپنڑے زبردست موسیقی رے کرے زبردست دھن جکو ہوئیسے او سمجھ آہستے آہستے چڑلیسے۔